أيا سيدك بن سيدك، ثما نهار من النهارات ثما أميره في الغابه لقات <hesitation> خريطه غامضه، ماعرفتش نتاع شنوا، يخي هزتها <hesitation> للحكيم متاع البلاد هداك الشيخ، قاتلو راني لقيت هادي الخريطه وقلي شنوا معنتها، قالها هادي خريطة كنز مدفون من آلاف السنين، والكبير متاع العائلة خبالكم كنز كبير لازملكم تلقاوه.